אַה, סְהֵלָּה בְּזַבַּא, אוּלָא חַאגָּה חַטּ בֵּי בְּכַּסֶּרוֹנָה וְכַּטֶּה בְּל-מַא בַּרְד, מִנְּבַּעְד כַּטּ בֵּכַּסֶּרוֹנָה עַל אֶל-בּוּטָה וְחַתָּא יִבְּדָּא אֶל-מַא יַגְלִי. אִלָּא בְּגִ'ת בֵּי קָאשְש, תְּחַתּוֹ לְתַמָנִיָה עַד עֲשָׂרָה דַּקָּאִיק מִן שִּׁבְּדּוֹ יַגְלִי. אִלָּא בְּגִ'ת נֶצְפִי חֲצִי-קָאשְש, חֲמֵשׁ עַד שֵׁשׁ דַּקָּאִיק, סַפִּי. מִנְּבַּעְד, צַלְּעִיּוּ מִן הַמַּא לַמַּא בַּרְד בְּשׁ מַא יִתְיְבָּשׁ זְיַּאדָה וְקַשְּׁרִי.